Bueno, este jaa jaa maa saa descomponer kuu ntichún pos kakiyo te kantaran kuuñ, uní kiiñ, te soni noaia lu, ñandoon suní nuu maa kaniichayo chií te kantara uni xiiñ kuuñ kiu uu vees kenta una kuu kantari, kantari ñaorou, ñtukún sonií te nuu kanechayo chií te luvu tuuñi chií mejor este noo duu, ñii maa kaniichayo chií te pos ñtolarai maa kantara una kiiñ te viña ñtocha taka este, buuno ntichi luliin suní kaniichara una kiiñ, ñandoon suní kantani una kiiñ, ñtukún soní kantani una kuuñ te, te zanahoria soní nuu maa kaniichayo chií te pos soni po vann, te nuu kanechayo chií pos te kuu ñtuñi peii te sevaa ka ja kuu luliin pues yuuchit pos ñtuñí chií este leente chií kuu ñtucha luli chií pos tu kanilayaa jii. na.